कागज बनुन्या प्रक्रिया और वस्तु निर्माण गद्या प्रक्रिया वठेहैलै धेरै मात्रामा सरल छ । कागज बनुनाकी सबहै पैल्ली काठका बोक्रा अथवा काठ लिइन्छ । तै पाछा तै लाइ नाना टुक्रा बनाइबटी काट्यो, तैलाई पानीमा भिजाइन्छ, अथवा पानीमा मिलाइन्छ । तै पाछा जो पानीमा मिलुन्छ तैको घोल बनुन्छ । तु भुण्या चाही गाडा लेदोको रुपमा हुन्छ, तैलाइ लिइन्छ तैपाछा तै लेदालाई पातला पत्रजसा बनाइबटि ठुलठुला जालीवाला पर्दामा राखिन्छ । जै बठे पानी निकलुन्छ, अनि तिनलाई घाममा सुकाइबटी कोइ चाही, छायामा सुकाइबटी अनि कि हुन्छ तिनले कागजको रुप लिनान् । त तिन कागज पाछा झाइबटी लेख्द्या प्रयोगकी लेखा कापी भया, तसोइ किताव भया, अखवार भया, तिनका छपाइमा अथवा तिनका प्रयोगमा ल्याइन्छ ।